أشوف شنو القرارات اللي اتخذتها وأثرها. وإذا شفت إن في شيء مو زين أرجع أعدله، وبنفس الوقت أتحمس للأشياء الحلوة اللي بتصير. وأشوف شنو اللي رح يصير لي في المستقبل؟